Nanga kain favret tunan ai mm ne tatau bati ne, owa murikan ai niaram dae totap niam era taim baiam nen punama. Tutop, oin tunapum tan eniot kere pokoi taupo na baip tan nanga ritip no ro tanai, apum magean didio ne e tunapam tan enat era pua nimuan ne. Manan ostan naikan nimuan apam makian didio, enat deuman ne tauap bibeim ne era omain dunana ausipan dero pukuni ai, ame a boroko pat tuno oira tanai mekeru pukoi tenai tan nimuan ne, apam magea ain dirio. Maram a wakam puruarum biop puram ait era tuna pam baukam purain kerowa naie, enia kin keruru pokoi tanim uan ne. Apam nangakeren eva top, totoput a puruku evat tanai nin evat tan ne, era oit tabuto. A manan abup tunauara tanai era ko mani pioura, ait avere pan ne kopin niako matet. Manan wau tuara tanai apum magean dirian ne. Era ostan niman ia, omokomai tan tuaniam doisipai na eram nangaken favret nangaken tunai deran moritat ai, moritat tan aus tan ne matau apan diki tat tan tunau, na oborokoi pep tan mani tatau ko toki panoimit tan. Na tunaurai, au magean girean tan ne era pokoi tan omain oboropira, era pokot ne tunat. Eram pep tan nisiban nai danai, okopamit danai era tan ne muru mangi nip pariet ai tunai. Tatau koat na keke tunaua taim, eram oin taim a keke era pum mai oinda kakau bati e maurikat tan atai, oropiokupanet awa apen omain oit tunapa tit. Apun omain tunapa itoi piran, nanga oit faveritim baitamia edara tan ne owa niupat kakapais amit. Eva top, amai kero pukua tanai emion ni tot onaura boit tan, manan oit arot apuruku pat maua kakatim boirimpat nao matako nirat iosa tunauaro pep tanai, tuami matau abot taiam, tabang gerion. Nau mokoitim baten nanga nangai agami ai aveu katia nanai, kania katia nan danai aveu aborokoi tan pep pura panamit. Aboroko pam tan ne, karean pokeiana tan unipandan basip tan ukupam okoim eka tan tokowa indan owan, okopain tan karin tan karin, era mairo mamuro biria madi amatan ne. Paua rit pan ma tunan anuo, era tupain kakat dop pan ne, uruain minian. Manain nia maran danai karin danda na, karin danan, karin danan nanaga rapara girion. Mamai dan domaido ra era top piun, era katat tan ne bosibosibin eva top. Eran a purukupat ovat komotoi aie, era pun kapuno avat ne, era rumuna evat tan ne abang girion tan ne. Manan ai karin danai e toronit, managi nip pasan deutoro edau wati neo oborikat. Eva top, tunaurun mana bum magean ge deon atoro, eda ne kerupukoi amotoi tam moto painim busup era tan nai, omait tunaiko mangu pam pino manam mara pinorobit tam mokutan, apum makeang irion. Neo ostan nimpura oin ma tokotsiu omairon tunain nanga avera. Oiran manutunon isa.